Mbá tiempo dí naꞌne ngúwán ná xuajñaxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ ñajuun tiempo dí na̱gi̱ꞌdu̱u̱n naꞌne desde octubre, na̱gi̱ꞌdu̱u̱n dí naꞌne ngúwán, noviembre wáa ngúwán, diciembre, enero, a̱ꞌkho̱ dí najuꞌduun seguro dii naꞌne dí ngúwán, naꞌne ná xuajñaxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ. Díjun naꞌne ngúwán rá, porque yáá júba̱ ñajuun ne̱ ge̱jyoꞌ. Ríga̱ gueño ixe̱, ríga̱ gueño iya, rúꞌkho̱ ñajuun dí, e̱ste̱e̱, naꞌne guéño ngúwán tiempo ríge̱ꞌ. Yáá tiempo dí naꞌne mika rá, ñajuun tiempo dí marzo, abril, mayo. Tiempo rúꞌkho̱ ñajuun dí phú naꞌne mika. Díjun naꞌne mika rá, porque, e̱ste̱e̱, <hesitation> nánguá exnúu ruꞌwa tiempo rúꞌkho̱, kajngó naꞌne gueño, e̱ste̱e̱, mika. Rúꞌkho̱ ñajuun dí xa̱bo̱ ge̱jyoꞌ rá, puro dí, e̱ste̱e̱, mune̱e̱ mañíí, o puro cosa dí ngúwán mu̱wa̱a̱n. Puro iya ngúwán, puro mu̱wa̱a̱n, agua fresca dí ngúwán mu̱ga̱a̱n- mu̱wa̱a̱n rá. Déjun rá, porque tiempo rúꞌkho̱ rí naꞌne gueño, ste̱e̱, mika. Tiempo rúꞌkho̱ phú na̱mbijwíin xa̱bo̱ nandii mangaa, naꞌne gueño mika, tiempo yujnda̱ꞌ ñajuun dí naríga̱ guéño nandii. Mí xúꞌkho̱ tiempo dí ngúwán kho̱ mangaa, xóo ni̱tha̱nꞌlaꞌ jáma̱, tiempo dí. <hesitation> se- octubre, noviembre, diciembre, nangujwíin- nambujwíin e̱je̱n nandii, nambujwíi̱n, nda̱ta̱ꞌa̱ꞌ <hesitation> ríga̱ gueño, na̱ꞌkho̱ idxúu̱n naꞌkho̱, ajndo xtíla̱ nduya̱ nandii tiempo rúꞌkho̱ mangaa, porque naꞌne guéño ngúwán. Xúꞌkho̱ má tiempo dí mika, xó e̱tha̱nlo̱ꞌ jáma̱. <noise> dí marzo, abril, mayo kho̱ ñajuun naꞌne guéño mika mbu̱júꞌ, nambijwíin má xa̱bo̱ nandii rúꞌkho̱, xtíla̱ mangiin nambujwíin nandii. Ora tiempo dí naꞌne rí <noise> normal rá, <noise> tiempo dí naꞌne normal nánguá mika, nánguá ngúwán, mbá mitsaan dí ná júwa̱ꞌxo̱ꞌ ñajuun tiempo dí na̱ꞌkha̱a má ruꞌwa kho̱ rá, <noise> mayo, junio, julio, agosto, normal nára̱míka, mitsaan clima rúꞌkho̱. <noise> mbá xkuaꞌnii jaꞌnii dí clima dí ná júwa̱ꞌxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ. <noise>